Nyakpa n meye n chei n mi fuwa ma dnako n mi fuwa okonu zhni omwui n tugye na omwui zhni kwa gume fuwa omwui koma adam gbma omwui osanu megbmi ya malo aba n mebalo omwoi zhni ko gumye osanu m a zhi omwui zhni kwabe kwa zhni me amanmba osanu meto boi dna koto yegye zado wolo dnan omwui kwamanyii ko zhni kwagye yagye n meboi gye kota nye yagye aba n mebai wnagye shi mi zhni meba zhni ko ko bwagyi che kwawo agbada omwoi zhni koye gbagyi zankwo chi woi toko me zhni ma-a omwui fwunu wna n hafwu ko nuwna hozhni hagye ko gye n bmabmayi n hobo ye omwui ho zhni hagye ko gyi n woshna ho zhni hagye ko gyi dawye shi omwui ko zhni nyakpa nu n damyi tun myi nai mezhni ma fwawye omwui har n nayai mi fwuwye lo omwui mi zhni maye omwui ma gye omwui dna mi fwuwa n tukwa ba gwubo omwui kuma ko zhni kwa goza abwulo osanu boho boda ho n wo fwuwa n omwui bodna kozhni kwa boyi goho ya omwui kozhni ko bma hozhni kwanya haza nukoi ya omwui kuma kozhni kwa bmaho zhni ko ovyi nu babo ba ho fwuwa omwui zhni kwa nya koya togya kwaye gye wolodna n ho fwuwa n omwui zhni kwa nya mi apise ya n sai n babei bazhni mi pyi omwui zhni kwanya baya. N omwui n jesnu n kobo dna fwuwa yi hoto bneya halo hoshi aboha wyen n tugye omwui zhni fwuwa guyinu omwui kumanyi kozhni onyanu kozhni kwa zhni aba aba n ha shi ko n byebye yi n hobo shi omwui howuko shekwo ba zhni omwui zhni kwaye kwagye aba gye n byebyeyi omwui tanyiamyi zhe laba she kwagyi akpa toha she kon okonu zhni miyi gna mi ye omwui n saho saho yi vyi mi gye mi omwui dna n mi fwuwa mi gye mi omwui dna ko gumi ma gye mi omwui dna ko goma boya magye mi omwui dna n saho saho yi vyi mi gye awye fya n koi omwui zhni komi kwafya n gbaizai kwabyi hogna osa n kwagye hakwu gyiwyi hagye ko bogni ko mi sesi maho ko byiho gna ko meya zhe nyi ko zhni mam ba omwui zhni kwa zhnibo gye gbaizanu ko halaba nu omwui hobo koi dna ho fwuwa hoi gako nyagyi sanu halaba ko zhni koye ko shi na bwukomi kwa gwuho fwuwa omwui ko zhni onya nu ko zhni bo gye gbaiza o koi nu zhni mi gna omwui bo damlo o konu zhni mi gna mi chei pma ma zhnazhna omwui o konu zhni mi ye ma dna omwui mi fwuwa.